Ny kolontsaina any Brezila fantatro aloha izao de izy ireo tia manao fety, misy an'le festival malaza be izay ataon'zareo isan-taona any Rio, de avy ao Brezila ko ny ipoiran'ny mpilalao baolina kitra malaza eran-tany ohatra hoe Neymar, ny ankamaroan'ny olona any izany mahay baolina kitra.